Ñennde fuu ne heɓɗaa kaalisi dadañan ko ndesuɗaa ndaara ndesaa ɓaŋŋe gooto ɗun waɗta so mbaawa mottude. Jon kaa so resirde banki walla so tawii mooturu maa duu so tawii wonɗo kalfintaa. Jon kaa tawee kaa mande kala keɓɗaa kaalisi fuu, won ko ittataa kam, ndesaa.